Li tappiti servunu pi diffirenti mutivi, sia pratici ca estetici. Ponnu essiri usati pi pruteggiri lu pavimentu da li rascuna e da li botti, migghiurari la ntisa, difiniri li spazi e junciri ‘n pocu di stili. Pi di chiù, ponnu aumintari la sicurizza, evitannu di sciddicari.